Naja nictoua sino, <hesitation> naja maniech, <hesitation> quemah maneche este no naja ni tlo nomictis ocsenteh souatl nononah amo quiniqui inon sa san comoquiera inon este inosouatl inicchiuas amo quinequi nononah tlo inon souatl <hesitation> tlo comoquiera andireve, amo nonanah amo quiniquis tlo naja ninomectis ca yaja porque <hesitation> inon siuatl amo de pus amo quiniquis nononah <hesitation> amo quiniquis porque <hesitation> inon siuatl sa quiniqui este diviruhtinimis nononah amo quiniqui di non souatatl para nomictis para naja nonamictis <hesitation> quemah pero simpre <hesitation> inon souatl mai cuali yecah quenontzin maquin tlatlutlahtos itahtzin noyehqueh también quinunutzqueh <hesitation> ninech quenah tonomectisqueh tonomectisqueh macuale teyoco macuali teyeco macuali te dosvicascoh <hesitation> entunces inon quemah cuali tomonamictisqueh cuali tiyasqueh o cuali quemah nonontzin o notohtzin quemah quemeh quemah totahsqueh tlo demeroua tlo tehun techdemeroua <hesitation> poes quemah que quistusqueh nononah notahtzin quihtusqueh mamotlahpoluco mamochicoontacoh <hesitation> quemah porqui inon souatl cualih inon souatl quimoti amo amo amo <hesitation> pues cuali souatl o quemah quiniquis nononah y notahtzin maseuan maseuan maseuan <hesitation> techchiuasqueh <hesitation> umanos tonomistiscoh tonomesticoh cuali amo quemah quiniquisqueh nononanah y notahsin quemah quiniquisqueh.